د مصري خوړو ځانګړتیا دا ده چي ډېر خالص، طبیعي، غلې دانې او حبوباتو لري. خلک اکثره ساده خوړو ته ترجیح ورکوي، خو خوند یې ډېر او خوندور وي. فول مدماس د مصر ملي خواړه بلل کېږي. د زیتون د تېلو، لېمو او ځینې نورو مصالو سره خوړل کېږي. کوشري د مصر ډېر مشهور خواړه دي، چي له وریځو، مکروني، عدس او د سرو بانجانو له ساسه جوړېږي. دا ډېر ارزان خو خوندوره خواړه دي.